Hotel, neruga oraire naayo <hesitation> oraire ekwisana etta. Haroho ziino ezaba mukutunga mpora, emitwaro abiiri netaano, essatu. Kandi nkurora ha resort, ekiiro norara emitwalo anana, ananetaano kurugiira noyenda kurara mukisiikaki. Hati bwokwijja baano abaine sente zaabu, naba linka mu- mumumillioni nkalimumillioni nke ebiiri, esaatu ekiiro.